بالنسبة لي النظر أهم من السمع، النظر <hesitation> يعني إذا فجدته بحتاج من يوجهني، من يعلمني الطريج، من يعلمني <hesitation> كل شي، لبسي، شكلي لبسي، شكلي، مظهري، كل حياتي لازم يكون عندي شخص يساعدني <hesitation> بعكس <hesitation> إنه إذا ما كان عندي سمع.